Buéno̱ rí sepíyú rí nuꞌjñáa̱la jma̱a iñulú, <hesitation> najmaa para ke rí ma̱ꞌgata̱a̱la xógíꞌ ginitsu rí naphu rí nagi̱ꞌma iñulú rí sepíyú ríꞌkhui̱. Jngáa̱ ikhaa numuu ríꞌkhui̱ wénú para ma̱ꞌgata̱a̱la xógíꞌ rí rí nagi̱ꞌma iñuꞌlú rá mí.